Cuc najah neu, nococoua, de itztec nah nopasolilia, aveces. ca, necone otzintle de xevitl de bugambi, bugambilia. o xevitl chichiltec, necpozuneya, uan nicune, quemeh. quemeh cohtzintle, ca yese, ca youac, nicuni, porque. inun, nich. nichpohpoua nopulmouon, uan acmo nitaltlase. porque najah nicpia, notlatlaxixtli, lalivis cachi couac. pues ca inun xevitl de bugambiliah u chichiltec inin xevitl. oc ica quiposuniah u nichquextelea,. tlatlaxixtle